פרידשידערס זענען דא צו האלטן זאכן קיל. סאו אויב ס'דא זאכן וואס מ'וויל אוועקלייגן אדער טרונקען, אדער בכלל סיי וועלכע עסן ס'דארף זיין אין א קילע פלאץ, לייגט מען עס אריין אין א פרידש און די ארבעט פון די פרידש איז צו מאכן זיכער אז די עסן בלייבט קיל און אזוי בלייבט עס פריש פאר סאך לענגער.